अ, बिल्कुल। फ़्रान्सऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य हयू दू। फ़्रान्सऊ क्रांति सत्रह सौ नवासीइस शुरू हाचि तो, जिसने फ़्रान्सऊ राजतंत्र समाप्त हाचो ऐ इद न्यूग गणराज्यऊ स्थापना हाचो। जू क्रांतिऊ दौरान, फ़्रान्सऊ रानी मैरी एंटोनेट रंग राजा लुई नितो। जू क्रांति फ़्रान्सऊ इतिहासऊ इद महत्वपूर्ण मोड़ तो, ह्जूस यूरोपीय इतिहासऊ ली प्रभावित लान्च।